सच्चाई शब्द सुनके मोर मन में बहुत विचार आथे। जैसे ईमानदारी सच्चाई का सीधा संबंध होथे। जब हमन सच बोलथे तब हमन ईमानदार होथन। विश्वास सच्चाई में विश्वास करना भी बहुत जरुरी हवे। जब हमन जानथस की कोई आदमी हमेशा सच बोलेल तो। हमन ओकर उपरे आसानी से विश्वास कर लेथी। सच्चा रिश्ता बनाये बर सच्चाई बहुत जरुरी है। झूठ भोलेले बहुत अच्छा रिश्ते भी खराब होथे। आत्मसम्मान सच बोले ले हमर आत्मसम्मान भी बड़थे।